Mitón kiti ngu kini ini kiti dayuñaxhí, kiti ho o on. ngua xatanini ngu ti'yoto, ti'yoto ngu kiti va xatánini kini ngukini ini xa ña neti kua kueta xajan ta va xatan ini, huaxatanini ti'yoto chí tatón ña kini. kini ngu kini iniketi ña, kaiinti kue ta ho o on. kikueo keti chi kua kini kue neti ti'yotojan.